Anisan'ny mampiavaka an'i Australie a, ny fankalazana ny taom-baovao. Tena zavadehibe amin'izy ireo ny fankalazana ny taom-baovao, satria izy ireo no mandray voalohany ny taona vaovao isan-taona. Eo ihany koa ny fampianarana ny ankizy hanaja ny tontolo iainana. Australie mantsy no manana velarana lehibe indrindra ary manana karazana zavaboary tsy hita raha tsy ao amin'izy ireo ihany.